ग आनु कोनेसु रिंगतोक अरे, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो हाचो नियो। प्लेट टूटेनो कोई फर्क मा पोडेच। कि चिंता था लानी, ग हुनु बदलयातोक किनु चिन्ता लानो कोई जरूरत मा दू। कि आरामइस तोशि ऐ नि बतयाते। कि हालेस तोई किमो पेरंगा हालेस तो।